Watu spaisis ɗi anndaaka, ɗi musamman, ndenboo ngaɗa, a waawaay gaɗa kosam kwakwa, modduɗam, ngaɗa kujeeji ɗuuɗɗi, mburwa liyo ma.